चिलसब गाउँ घरके असमानमे रोज दिना उडैसै आ निचा ध्यान लगैले रहैसै कि कथि कथिके तनी तनी बच्चा सब बुलैता जैसेकी गाउँ घरमे बहुत जनावर सबके बच्चा रहैए मुरगी बच्चा रहैए, हासिनके बच्चा रहैए, बतकके बच्चा रहैए, खरायोके बच्चा रहैए, आ देखैत रहैए देखैत रहैए जवन जनावरके बच्चा सबसे छोट रहैए सिधे उपरसे उतरैए आ अपन चोख चोख पानजासे उ बच्चा सब के पकरके एके हाली आसमानमे लेके चल जाइए आ अपन खाना के आहारा बनालिए आ उहे खाके ओकनीके बचैए ओइसे ओकनीके पनजा सब चोख चोख रहैए काहे सेकी ओकनीके पनजासे केहु पकराव त केहु छुटेके निचा न गिरे सको।